चूपचाप रहे से कोई फायदा नहीं चे मन के बात बता देवे में। मन भी हलका हो जाला और का पता साम्रे वाला के उतर से। मन इसके वो दूब्धा भी खतम हो जाये चे तो हमार आभी तक। बेकती गत मानना इबा किस जगा पर चूपचाप रहना किसी भी। प्रकार से बहुत बड़िया या उत्तम क्वालिटी के बात नहीं चे तो। आज आप बहुत ज़्यादा चूपचाप हिया तो आपन बारे में बतावल। जाओ कि काहे क्या बात से इतना परसान रहा बचलबानी चे।